Sen na ka nating ovei rou toto tsonyo vain jiu ror. nating ko kat ror gonen tan fan fo vainy iny jiu, ri jiu ror, ri te kuu, ri te vegiau vavis, ri te fijiar. Mes nainy ri fifatsuts ror, ai nyo pinin goros farof tan voiny, nyo nating takop vavis mes nainy nyo bus vavis, ge mes nainy nyo bus naa rou uya mes panan tan torr mes nainy nyo nating peits rou bat, nyo pinin peits. Nyo nating komainy, koman tan a ma famadav ta toto tam mes. Mes nainy nyo nating, seeve ovei rou tan fo vainy nating ge jiu ror nating kat ror gonen fijiar vavis, ka kima rof fijiar gima rof, em.